Este cuando än jakpa äj nkä' o sea äj nkoso ma'spa, este mpä'tzpa't algodonhpi'k, y nkojtapya't alcol y algodonh ya jenä wat'pa't, tejenä u si no nkojtapya't este pomada y jenä nto'nhpa't ka janusya'k desangratzäkpa nto'nhpa't pastilla, u este alguna este alguna ampolleta tiyä wa'ku't nkojtayu, y cuando wa'ku tzojku jetä äjtyä ma'si', por que por vece n sea cuchillo o sea matzyenpä wa'tyä ma'su mas'patä sone, entonce ya jenä nkojtapya't jetä nkojtapya't ak kojtatyäjpat ampolleta, wa'ku secatzäjku, wa'k jana nä'pinayu tanto.